الاطعمة اللي بسيطة بزاف و كنستمتع بها كتر هيا الشلاضة كتكون خليط بين الخضر و بين الفواكه كتكون لديدة بزاف و ساهلة فالتحضير و سريعة مكتاخدش وقت طويل و بنفس الوقت مفيدة للجسم بزاف